Roa arivo folo valo amby zen̈y, izy io zen̈y fifindrako tan̈y araiky. Taloha zen̈y nipetraka nisy faritra araiky fipetrahan̈a avy eo nifindra tamy tan̈y araiky zen̈y, de tan̈y zen̈y nanôva fiainan̈akà feky tamy raha jiàby.